باش نعرفوا إذا كان العمل الفني جيّد ولا لا، لازم نركزوا على الفكرة إلي يقدّمها، كيفاش ينقل مشاعر للمشاهد وشنو التأثير الي يتركه. إذا كانت اللوحة أو القطعة الفنية قادرة تعبر عن رسالة واضحة وتخلي عندنا إحساس، نقدروا نقولوا عليها جيّدة. الفن مش كان جمال، أما يعكس فكرتنا وواقعنا.